Cu lu griciu pensu a li jurnati unni lu celu è cupu e nuvulusu, quannu tuttu pari fermu e calmu ma senza vita. Però quannu ci sunnu li nùvuli putemu taliari tramunti assai chiù beddi cu l'effetti di la luci ntra li nùvuli. È un culuri chi rapprisenta l’incirtizza e li pinseri chi nun hannu risposta, comu un ponti ntra lu chiaru e lu scuru.